Oyi lo isayɛle, to'o ha'iri we lii zidayizme na ,ba zuwife ra relizion, donk ba zuwifu ra se, be o be nɛ a nu'uan, ba sɛrobia se to ho bɛ tawɛ a cɛɛ.oro bio sin ba sanira we bara lo sioo micɛ. Donke ba be se be cururu ɲan minbin ba be ɛ min cɛɛbun.